Raha amiko aloha izany an, ilay marokoroko eo amin'ny sisin'ny vola madinika iny an, <hesitation> resaka endriny fotsiny. Izany hoe mahatsara endriny izany ilay ilay marokoroko. Manampy an'ilay sarisary efa eo amin'ny tavany anaky roa iny fa tsy dia misy hoe antony manokana hoe natao marokoroko ilay izy na natao malamalama.